پاستا مناؤنا طریقہ، پہلا اک پتیلے وچ پانی اُبالو۔ دوجا، پانی وچ نمک اتے اک چمچ تیل پاؤ۔ تیجا، پاستا پانی وچ پاؤ اتے پیکٹ تے دِتے سمے تک اُبالو۔ چوتھا، پاستا نکال کے چھانی وچ چھان لو۔ پنجواں، پاستا نوں پین وچ سوس اتے سبزیاں نال ملاؤ۔ چھےواں، دو تین منٹ ہلکا پکاؤ اتے گرم گرم سرو کرو۔ پیزا مناؤنا طریقہ پہلا، ڈو آٹے وچ خمیر، نمک، تیل اتے گُنگونا پانی ملا کے گوندھ لاؤ، اک دو کنٹے فرمینٹ ہون <hesitation> دیو۔ دوجا، ڈو بلکل فلیٹ توے رول کرو۔ تیجا، سوس لاؤ، پیزا تے ٹماٹر سوس پھیلاو۔ چوتھا، ٹاپنگ پاؤ، <hesitation> سبزیاں اتے پنیر۔ پنجواں، بیک کرو دو سو ڈگری سیلسیئس اُتے، یا جدوں پیزا سنہری ہون تاں۔ چھےواں، گرم گرم پیزا سرو کرو۔